Ia, fomba ampiasany elefan oron̈o-nany zen̈y an zo zen̈y. Maro zen̈y raha ataony maro zen̈y asa afaka ataony oron̈o ny elefan ty zen̈y. Karà ataony beka amy oron̈o-nany izy mihain̈y aviô koa zen̈y izy beka amy oron̈o-niany koa izy mangala raha. Karà ataony mangala hanin̈y aviô lera izy mikaoko tan̈y in̈y koa zen̈y ndraiky mangala raha mavesatra. Ia, baka amin’ny oron̈o-nany koa ze izy afahany mivolan̈a koa zen̈y ndraiky migiaka.